Mii yidii hutu julɗe sumaye, kowadii ngimmi hutu julɗe sumaye, <noise> sumayeje jon de'eh godɗe ɗen ɗe powdee, to ayii taa hebii futu dum, taa nyobi- nyobini des sumaye maa, kowii'eeh aa wuitii islamiya bandu maada wartai, bo a <noise> fuddi take nyaamuki ba naane aa hebaii janɗe den maa mode nastiraa no haani, amman tohar ɗum hokkayii hutu ɗum, aa wuitaii ni kawai daga harkaji julɗe timmayii, a'ah on ngaɗaii barka da sallah, on ngaɗɗai alibidijii, gado be ngaɗa, ngado be walimaji ngaɗaii, too ayi todum hokkai hutu godɗiɗin fuu di ngatta. Too kowadi ngimmi hutu julɗe laiha boo, julɗe ɗum sai-sa'inii kuselji, ayi taa hebayi hutu aa heptaa <hesitation> todum hirsii ahepta nyakka tetekkon-tetekkon, aton makaranta <hesitation> too ɗum hokkayii hutu on keptaa to-on ngaɗon barka da sallah no gidɗon, on keptaa baanshoyon jahon ziyara wala eeh kepto jahon todum hokayii hutu, to ayii todum hokki hutu dum boo, a hebaii banshi-bashina. Aa hebaii ngaɗi-ngaɗi noya ziyara too kowadii ngimmi hutu maulidi boo, gaskiya hidimaji maulidi dudɗi <noise> aa yii on ngaɗi-ngaɗi nai walimaji iri iri ɗum gaiyato daga do zuwa kaza walima wuro waane, ɗumfuu ɗumdon wada murna eeh danyeki annabijo sallalahu alaii wa sallam, too ayii todum hokkayi hutu faa difuu ɗi ngatta kodum gaiyake on onkepta njahon amman todum hokki hutu dumbo edum gayyi on fuu walima onjahaii, a'ah maulidi wuro wanee, nyanɗe kaza on njahai todum hokki hutu, onon maa onkebai ngadon dum modon nder hakkilo bo'on kebai yimbe <noise> tefobe barka annabijo. Ayi wobɓebo to ɗum hokkai hutudum wobbe kepta gaskiya ngaɗi-ngaɗina walimaji maulidi, walima wuro wane, walima wuro wane toɗum hokkai hutu difuu di ngattako tootodum hokki hutu dumbo, on ngaɗai wuro ooh, jahon wuro masoyijo'oh <noise> jahon wuro saiyadajo ooh ngaɗon, jahon wuro shehu wane ngaɗon, to ayi on ngaɗi-ngaɗi nai huɗeji modon, amma todum hokkai hutu ɗumbo ɗum wattako.